Nre ntemo wurang nteme ku ekctchong ctchong laka laka, le betuor bitchong fe ntue tue kekue beleb beleb, ntue ogbamu ntutue ofo, entute tuevnjikoro, ntutue iso, ntutue kinyin ekue aki lebolebo wurang abue olior bikum kuam abia, yi e'piepie mual bikumkuam, myal bikuorkuam asoboro arikinene beleb, yi yi fe buan ekukuam abe oyobo ebe oma peu pel, ofelo be, be yur e'he ofa beh, agbere likuo, nten akuomu bemi pie bimom, bimili piepie benem e'oriki musheb sheb, oshe be e'yi ochu le yi omiliche le yi aye oriki kpar kpar eyi wukpa, okparo wu kpa ste ste ste, odzang yi oshibri beten ten beten, ofe le mkpuyue odzang e'yi okie le omuen okuo binyin enkue ofe kpoo, okuo kuo binyin enku ste ste ste ofe, ofe binyin ste ste ste abe ki bishim shim e'bi, odzang yi ekuenu le emue odzang yi olam, e'nabe weh omero kemuor omero nde olamo ayi e'ban eban olam ochi li che pipie le ope ena befob, opelo beh, iwuriki beleb lebe, befob bemilibubu e'ri ki sheb ebe e'nuori kekue akue e'kuo mio e'fe, edzang e'tue, le okpe pue mbom, omili weweh mbom lebie ochule, mbom e odzang e'onyu onyu omili nyu nyu mbo e'e' Odzang e okie le omuen, odzang he oyiam yiam, oyiamu e'nabue ofe le njikoro ofe le nabue ofe le bensan ofe nyi ye e'tye binyin enkue abie nyi, nyi ye lamo belue abenyi e'lia beruob e'kikikie le omuen, betuobo nyuam osuong beleb abe owumi kike kebe yiamkue bele, okiehe le omuen, omilikike bebebel odzang be opuor, bekenu, elielie mkpe nyi lie nyi e'tuo e'ye pelpel eyi e'pie bigburo, e'milipie bigbaro bibel nunu bikper ofuelo omilikel che bemi yuom okper ebi oburi odzang bie ofie ste ste ste oburo oguo pie kenini kenini olamo oke buan, ki be lie kipong ki kuel kue, ajujue e'fufu ajujue, ajujue e'ri le ntem e'lia ki e’ ajujue olam lam e e e afi ahe, ajujue olam lam bibo e'be, ajujue otem tem wurang opunpuni le atinchang nyibye lie belie ave yi lie wah le mbe be be eh and be beh ke yi okukue yi ye pie binyin abie nyi te te te labi nyi ebuan tue belie, bechi ebeyi e'bon ki beren, e'mama le mual e'mom a’ a nyi e'lemo wu e'lem lem e'wu ki yur e'yuam le wuye, li baye eguo lie e'ka bererem nyi ye e'pie kpo le mbe, ki yur nyuam ki dzo wuren oweh nde wuren eweh ari ki dzo dzo nten oriki kuo e'kuo ochu che. Wuren ami oh mi e'riri mi nyuam e'wa, ehu wa ki pie binyin abia yi are mi mu mpiale ki nki eweh nyi ye e'pie binyin abie nyi